Amus allá! Pos la mançana, el prátanu, la naranja, la fresa, la uva, la piña, la pera, el melón, la çandía, el pomelu, la lima, el cocu, la cirgüela, l'alvarillu, la frangüesa, l'arandanu, la mora, la grosella, el brembillu, el higu, l'aguacati, el tamarindu,... bu, ya está güenu, no?